Fangare cikoho haiwan ge toma ngolo ge sema lado, gurango, soma, sedaba ngang maha haiwan toma gura ge soho, kaso, sedaba ega.